في اشياء مهمة لازم افحصها، انه اشوف السيارة فيها خدوش او صدى، وكمان الاطارات اذا فيها تآكل تحتاج تتغير، والمحرك اشوفه انه شغال كويس، الزيوت كمان تكون حالتها كيف نظيفة او ملوثة، اختبر الفرامل انه ما فيها صوت غريب، وكمان سائل الفرامل اذا كان مستواه مناسب، اشوف اذا المصابيح تشتغل كويس الامامية والخلفية، والعدادات زي السرعة والبنزين، <hesitation> كمان اشوف المستندات انه اتأكد ان السيارة لها اوراق صحيحة، وممكن كمان اجربها بنفسي.